<noise> La gny fampiasako tournevisy alony da i izay. Atao ara-bakiteny: "Tourne, izany hoe, midika fagnodigna, visy, <noise> raha atao ami'ny teny gasy izany, da visy. <noise> " Izay izany gny asan'gny tournevisy; fagnodigna gny visy hovaha na apetaky. <noise>